انا نفضل نعقب حياتي كاملة شاب بالغ، <hesitation> علاه؟ بارسكو الشاب البالغ راك تلقى عدو <hesitation> عدو الوعي أكثر من الطفل الصغير، تلقا عدو قوة جسدية، تلقا عدو <hesitation> عندو يقدر يتحمل <hesitation> يقدر عندو الفرص ياسر، كيلكو سوا فرص <hesitation> اللي تطلب العقل ولا اللي تطلب الجهد. و يكون عندو <hesitation> كيما نقولو، الدنيا مفتوحة قدامو عندو قاع الفرص.